او شي أغسل الأرز عشان النشا بعدين أحط الأرز في الجدر وبعدين أضيف عليه المايا العيار يكن كوب أرز كوب ونصف مايا حط الملح والزيت خلى الميا تغلى وبعدين خفف النار وغطي الجدر خلي الأرز يطهى خمستاشر لعشرين دجيجة بعدين أتركة خمس دجايج جبل ما نجدمه عشان يصير مفلفل.